E karazan'e kiraro fantako da maromaro evao ka, ohatra hoe <hesitation> pentofo e pentofo iza zash da raha ohatry ka hoe <hesitation> handehendeha itegna hitsantsanga na magnara gn'andro da igny gnampesay, raha ohatra ame kilakety de kapa ape- mevameva raha ohatra handeha mariniriny evao itegna zany ka tsy te ho sahira ame gnavesarany da kilakety, da misy evakoa e gôdasy, e gôdasy zasha raha agnano boly koa itegna da igny koa gnampesagny enazy hisiky.